àlso d'scheenscht wànderùng wie mr gemàcht hàn bis jetz esch d'wànderùng ìm schwàrzwàld euh esch àlles grien gewann un mr het wit gsahn euh an mr sìn a paar gewann ùn hàn scheen kenne làche mìtnand ùn euh de brueder esch do gewann minni grescht schwìster euh àn .... àlli hàn scheen kenne mìt uns kenne gehn àlso esch rechti scheen gewann ùn mr han mìtnànd gasse ùn euh hàn mìtnànd gelàcht noch à rund

Also, worùm màch i mìt ? Waje ìch hab gar, dass d'elsassisch Sproch euh... nìt verlìert wùr. Ìch merrick salwer, dàss i Problem bekùmm mìt àlli Werter noch ìn elsassisch ze bekùmme. (...) Frànzeeschi Werter nin. Ùn euh... s'ìsch wìchti dàs fer ünseri Region, dàss mìr de Sproch erhàlte. Ùn (...) gelehrt. Àwer euh... s'ward... s'ward scheen, we'mr d'Spra... d'Sproch bhàte kennte ùn euh... ìmmer noch redde. Ìch redd noch mìt de Eltere Litt. Redde m'r noch (...) Elsassisch. Euh... Mìr redde oe ìn de Ferie Elsassische, wa'mr nìt wìlle, dàss d àndere es verstehn. S'ìsch ke rìchtis Ditsch, s'ìsch ke rìchtis frànzeesch. Mànchi sìnn ... d'Werter sìnn frànzeesch. So versteht ùns nìemes.

Alors worùm geh i garn ìn s'Elsassische Téàter ? Euh ìch fìnd es gìbbt Üssdrìcke ìm Elsàss (...) frànzeesche gìbbt. Hàà mr (...) làche. Euh... ùn es ìsch... es màcht mich àn minne Eltere denke, minne Grosltere, euh... die... wie nùmme Elsassisch gereddt hàn. Euh... d'Màmme het ìmmer gsäät sie ìsch ké frànzos, sie ìsch ké ditsch sie ìsch Elsassere. Dìs màcht mi àn sie danka ùn ìch fìnd es ìsch, d'Sproch euh... ìsch rìchtichi a Sproch fer euh... Teàter. Mìr kànn mànches Dìng güet üssdrùcke ùn es ìsch euh... zem làche. S'ìsch scheen... a scheeni Sproch fer Teàter.

Àlso, wàs sèh i wann i zem Fenschter nüssluej, àlso wàs i sèh ìsch e Hüffe Bìen, euh... (...), euh... (...), euh... a pààr Hiiser, euh... wàs... wàs sèh i noch euh... Bém... Àpfelbém, euh... àn e Hüs (...) de Nochber euh... a der (...) sinner Waj (...), ùn euh...(...) dùrrichgeh (...) dùrrichgehn.

Àlso ìch redd euh... Ditsch, euh... ìch hàb's ì de Schuel gelehrt, àwer oe ìn de Fàmili. Haleft vùn minere Fàmili ìsch ìm Ditschlànd. Ùn àls klééns Mädel bìn àls dìwwe gewaan. Ùn noh hàn se mìt mr Ditsch gereddt numme. Àlso kànn i guet ditsch redde. Euh... Anglisch wenni, àri wenni, nàtirli frànzeesch, frànzeesch, hàw-i àwer erscht gelehrt vùn drèi Johr àn wie i noh ìn euh...d' kléén Schuel bì gànge ùn dert hàn se... hàà-mr frànzeesch gelehrt... euh... voilà. S ìsch euh àlso ìsch nit d'Muettersproch. d Muettersproch ìsch s Elsassische, dìs hàw-i s eerscht gelehrt. Ùn noh s Ditsche, ùn s Frànzeesche oe.